Preferisu scuté la müzica perché a mi la müzica a m'pias tantu, cualsiasi genere, cuindi m'bütu le cüfie e <hesitation> scutu 'na playlist mista e ënt ël mentre pasu ël temp e mentre l'audiolibro ai mai pruvà a scutelu cuindi sai pa